أول ذكرى ليه في الطفولة هي وجت كنا نلعبوا في التراب في الحوش و سور وقلعات صغيرة بالرملة كنت نحس روحي مهندسة صغيرة <hesitation> ونبدأ بالحصون والضحك كانش ما يجف، ونلعبوا بيه الألعاب الصغيرة زي النجيزة والحبل.